Injo punna rammusu, <hesitation> biasana njo nu rie toppa wattu-wattu tertentuna njo, <hesitation> biasa njo <noise> punna attu pahosi i eh kunjo njo gassing a rammusu maki nasie injo, napunna wattu attu pakunjoa njo <hesitation> biasa njo tiba-tibaji i, tiba-tiba ntu pole ansulu ere matayya, <hesitation> tala maingi injo <hesitation> parrisi i kallong iya, pada kusarring rie tijjoi buku juku, <hesitation> mangi injo nai i di ulua, maingi isse naik di ulua injo njo eh hampi injo tala mallingi i <hesitation> parassing-parassingangmi, tappa maing tang ansulu mi urusuna, e biasana njo pole se a, <hesitation> tala malling injo pakanai anu, appakanai hambang, injo kusanna punna hambanga, hambang biasaji balloji, injo punna sikali rammusu mi, beh nu biasa ku sarring tala paka nyaha, nainjo punna se i, <hesitation> punna tala punna se mi intu na nahabang e biasa prestamol nainung, <hesitation> misagrip flu dan batuk, punna parrisi sse ulunna <hesitation> maingi isse anginung parames, tapi punna anre nabontingi i <hesitation> ere hambang mami nainung. Punna tala mari-maripi njo garringna njo, <hesitation> anginungi isse nu anu anginungi isse ile-ile nu paka haji iya, biasantu mae <hesitation> pucu kaliki, maingi isse pucu kaliki injo <hesitation> anginungi isse biasanjo lampa i anganu jahe, <hesitation> iya to mo njo natuttu mange njo napallu, <hesitation> maing injo nasare biasa sikiddi <hesitation> cani, <hesitation> punna maingmi injo nainung anumi i <hesitation> hambang-hambang, ka punna maingi di inung injo biasa ntamaki passe ntama ri karro-karro a, iyato biasa njo paka ballo njo anu punna nganuki, punna moreki.